نتوقع حاجة اللي بيش نكون فيها خايبة أكيد هي الحاجات اللي تلزمها العمل اليدوي والعمل الشاق على خاطر ما عنديش القوة الكافية بيش نبني ولا نكون فلاحة ولا إلي هو بيش نعمل بيش نخدم فترة طويلة تحت الضغط البدني والنفسي والطقس تبدأ سخانة ومن عارش نوه دونك هاذيكا هيك.